No Aasiah mino teedäq ei olõq inglüs keele pruukminõ nii nii levinüq. Nii et maq arva, piät veidikene määnestki kohalikku kiilt <hesitation> har'otama. Ja noh, valmistuma näütüses kohkil telgih lihtsält magamisõs vai vai midägi säänest.